أول خدمة كانت في الترجمة والتفريغ <hesitation> نعم <hesitation> عجبتني هلبا لخاطر أنها عاونتني كيف نطور مهاراتي اللغوية <hesitation> ونزيد الثقة في روحي.